Almamsha algad basawwi fil yom kan darabo arrijile algaad bamshihan bimshi le miaʼa rijil fil yom, haw kan almiaʼa dol kan darabohin fiddora kan biyadi garib subumiaʼa rijil, min amish lessala, kan jit amshi lel khidime minal khidime.